Nemwi ni kama nini. Napendele kutumia sabunia ya usu, nisabunia ya vipande. Kwa sababu mkimienda afita, chikuta kuluwe, kimienda hii kalumanzi, hii tileweno sabunia ya usu. Ndingalala mkwe siomba haya. Ini kato ndo wangu kwendele. Hichi tawdu kufula Lakini huwa kikishekua msabunia ya hiti kolea ya usu. Kato ndo panu kuisu kuisa fula kutumia ya hichi pande. Kukumbi lila sileki dogong'i mianda ya kitiswepa kwa sababu itilainika ni sabunia ya husu.